मोटरसाइक्ल मुनजे दोन व्हिलर एफून कमी कमी तिगांत जाण वचांग शकता। यो चलोवपाक कोणेकाई येयना। गाडी चलोवपाक खूप कठिन अस्तां पण खूप ईजी सुधा आसा। ह्या गाड्येक गियर अस्तात।